เพื่อความสะดวกสบายในการจ่ายเงิน ในการใซ้ชีวิต

มันกะกะให้การเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินในหลายหลายอันมันสะดวกรวดเร็วขึ้น มันกะดี อยู่ไสกะเฮ็ดได้ บ่จำเป็นต้องไปธนาคาร

คิดว่าตอนไปเปิดอะ ตอนกระบวนการเฮ็ดน่ะบ่ค่อยยุ่งยากหรอก แต่ว่าไปท่า ไปรอลำดับคิวนี่ล่ะมันโดนจ้า เสียเวลา

ส่วนใหญ่กะแค่บัตรประชาชนใบเดียว หรือบางเที่ยกะอาจจะเป็นแบบสำเนาทะเบียนบ้านแหน่

ส่วนใหญ่กะเดือนละเที่ยจ้า

การเฮ็ดธุรกรรมต่างต่าง ในแบบต่างต่าง หรือว่าประโยชน์ที่แบบได้รับ จั่งซี้ละ กะคิดว่าชัดเจนนะ

อือ บ่ค่อยได้รับคำแนะนำปานใด เพราะว่าบ่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เกี่ยวกับแบบบัญชีปานใดจ้ะ

ไปช่วงแบบ ธนาคารเกือบปิดแหละ เพราะว่าคนน้อย ซ่วงซ่วงซ่วงสิคนหลายแหน่

บางเทื่อกะมีความกังวลอยู่ว่ามันปลอดภัยบ่ เฮ็ดธุรกรรมทางออนไลน์ อือ มันจิแบบมีปัญหาตามมาทีหลังบ่

กะคิดว่าเคยเปรียบเทียบนะเกี่ยวกับ การให้บริการของเจ้าหน้าที่พนักงานแหละ เพราะว่าหลายธนาคารกะบ่คือกันเนาะ กะต้องการการบริการที่สุภาพจ้ะ

ส่วนใหญ่เป็นบัตรประชาชนจ้ะ กับสำเนาทะเบียนบ้าน

บ่ค่อยมีเรื่องบ่สำบายใจจ้า เพราะว่าส่วนใหญ่กะบ่ค่อยเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหลายอย่างปานใด

กะคิดว่ามันกะน่าจะเป็นวิธีที่ดีในการออมเงินกับธนาคารเนาะ กะ มันกะเป็นระบบดีที่กะให้กะเก็บ

บ่ บ่เคยตั้งซื่อเล่นให้กับธนาคาร ธนาคารเอิ้นอิหยัง ซื่อเอิ้นแบบนั้นเลย

อือ ตามจริงบ่ค่อยอ่านแบบละเอียดปานใดสำหรับ เงื่อนไขหรือว่าข้อตกลงต่างต่างในการเฮ็ดธุรกรรม

กะมีความสำคัญนะ เพราะว่ากะต้องมีการแบบ เหมือนเฮ็ดธุรกรรมเนาะ เกี่ยวกับการโอนเงินนี่ล่ะ กะมีประโยชน์

คันมีข้อสงสัย บางเที่ยกะแบบค้นหาใน Google ส่วนใหญ่สิไป อ่า ธนาคารถามเจ้าหน้าที่มากกว่า

กะเคยนะกะจ่ายแบบฟุ่มเฟือยในสิ่งที่บ่จำเป็น เพราะอยากได้ไงตอนนั้นอยากได้ กะเลยแบบซื้อตามใจเจ้าของ

เคยใซ้บริการแจ้งเตือนทาง SMS หรือว่าอีเมลอยู่ มันใซ้มีประโยชน์นะ บางเที่ยใซ้แบบมีบางอย่างต้องรู้เขาใซ้จะแจ้งมา ใซ้ ใซ้รู้สึกมีประโยชน์

อือ ควรจะให้ความรู้ทางการเงินมากกว่านี้กะดี อิหยังที่มันมีประโยชน์ แล้วกะแบบเหมือนเป็นระบบมากขึ้น จั่งซี้แหมะ กะจะกะประชาชนได้เนาะ

คิดว่ามันกะสำคัญนะ เพราะว่ากะปล่อยให้คนนั้นกะชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขเนาะ

เคยเปลี่ยนธนาคารใซ้บริการอยู่ตามช่วงเวลา เพราะว่าหลายเที่ยแบบ ช่วงนี้ใซ้บังคับให้เฮ็ดกับธนาคารนี้

คิดว่ากะคงมีประโยชน์อยู่ มันสามารถแบบแยกเก็บเงินในส่วนต่างต่างที่เจ้าของวางแผนเนาะ สำหรับอิหยัง สำหรับอิหยัง กะเป็นหมวดหมู่ได้อยู่

เคยใซ้บริการแลกเงินต่างประเทศอยู่ แต่ใซ้รู้สึกว่าร้านแลกเงินใซ้ดีกว่าธนาคารหรือเปล่า

ควรสิให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน เพราะว่าหลาย เอ่อ ลูกค้าบางคนกะอาจจะบ่ได้แบบ รู้อิหยังหลายเนาะ การที่กะแบบให้บริการหรือว่าให้ความสำคัญเท่ากัน กะเป็นสิ่งที่ดี

เป็นสิ่งที่สำคัญนะ เพราะว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินมันกะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เมื่อเกิดขึ้นกะกะสามารถกะเงินที่เก็บกะได้ บ่ได้ไปรบกวนไผ

คิดว่าอาจแทนที่บ่ได้นะ เพราะว่าบางเที่ยเทคโนโลยีกะแบบมีแบบติดขัดเนาะ กะต้องการคน ต้องไปที่สาขา ต้องไปธนาคารติดต่อส่วนกะกะจะดี

ตามจริงข้อมูลนี้กะบ่ค่อยกะปานใดเนาะว่าธนาคารมีการเก็บข้อมูลส่วนกะของลูกค้าแบบปลอดภัยจั่งใด อยากให้เก็บอย่างปลอดภัยที่สุด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

กะมีความสำคัญนะ เพราะว่ากะกะอยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนอื่นในโอกาสพิเศษเนาะ อยากจะอวยพรเขา

ธนาคารควรสิดำเนินการซ่อยเหลืออย่างทันทีเลย คันได้รับแจ้งแม่นบ่ ซ่อยโอนเงินคืนกลับเข้ามาให้เจ้าของคือเก่า

คิดว่ามันมีความสำคัญแล้วกะมีประโยชน์หลาย มันจะกะให้วางแผนการเงินได้ดี ในการกะจ่ายต่อไป ในอนาคตข้างหน้า

อันนี้กะบ่รู้ว่าความโปร่งใสมันมีส่ำใดเนาะ เพราะว่าบางเที่ยกะเห็นข่าวว่าแบบ มีปัญหาเกี่ยวกับการเฮ็ดธุรกรรม ในหลายหลายธนาคาร

สิทธิพิเศษเหรอ บางเที่ยกะได้คูปองแบบรับกาแฟหรือส่วนลดของกาแฟ

คิดว่ามีการปรับโตที่จะฝึกโต อ่า การเฮ็ดธุรกรรมทางออนไลน์เท่าที่เจ้าของสามารถเฮ็ดได้เนาะ

มันกะมีผลกระทบเฮ็ดให้บ่สามารถออมเงินได้เนาะ มันกะจะมีรายจ่ายค่อนข้างสูงจั่งซี้ล่ะ

กะมีผลดีนะ เพราะว่ากะเฮ็ดให้ ผู้ ผู้กะบริการเข้าถึงธนาคารในหลายหลายพื้นที่ได้ง่ายแล้วกะสะดวก

บ่เคยปรึกษาทางการเงินกับธนาคารนะ เพราะว่ากะบ่ได้มีเงินเดือนสูงปานนั้น

ควรสิให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยมากเลยล่ะ เพราะว่าจะได้เก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างดีเนาะ บ่ให้คนอื่นได้รู้นะคะ

พอใจมากอยู่เพราะว่ากะบ่ได้ บ่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งนี้ปานใด ธนาคารกะบริการดี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

ใซ้แอปธนาคาร TTB มันสะดวกนะ แล้วใซ้ ง่ายดี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

มันสะดวกสบาย มันซ่อยให้ประหยัดเวลาแล้วซ่อยบ่ต้องไปแบบ เอ่อ นั่งท่าคนหลายหลายอยู่ธนาคาร

การโอนเงินหรือการจ่ายบิลต่างต่าง

กะเคยนะ แอปธนาคารมันล่ม มันกะบ่สามารถกะงานได้เนาะ กะเฮ็ดให้บ่สามารถเฮ็ดธุรกรรมหยังได้เลย

ซ่อยประหยัดได้หลาย เพราะว่าซ่อยซ่อยบ่ต้องเดินทางไปธนาคารด้วยตัวเองเนาะ เพราะว่าบางเที่ยธนาคารมันซ่อยอยู่ไกล แต่ว่าอันเนี้ยซ่อยซ่อยสามารถซ่อยแอปธนาคารทุกที่ได้เลย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

โดยส่วนโตโตบ่ได้มีแบบฟีเจอร์อิหยังที่แบบโตหลายปานใด โตเลยยังบ่ได้มีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องนี้ปานใด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

คันโอนเงินส่วนใหญ่กะโอนจ่ายนะ กับการซื้อขายต่างต่าง คันโอนเงินให้ที่สำคัญกะโอนให้พ่อกับแม่ กะบ่ค่อยดู๋ดอก ในแต่ละเดือน

ง่ายนะ บ่ค่อยยุ่งยากปานใด กะดี

เคยจ่ายบิลต่างต่างอยู่ กะจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ หรือบางเที่ยกะจ่ายหนี้ กยศ.

กะดีนะกะแบบเหมือนให้ กะว่าแต่ละเดือนกะจ่ายจั่งใดแหน่ มันเข้าออกจั่งใดแหน่ กะเป็นสิ่งที่ดี

ที่จริงคิดว่าบ่ค่อยซ่อยปานใดนะ ก็เฮ็ดให้เหมือนมัน มันสะดวกมากขึ้น มันซ่อยเลยแบบ โอนเร็วมากขึ้น โอนเงินซื้อนั้นซื้อนี้มากขึ้น

เป็นรหัส PIN หรือว่าลายนิ้วมือแหละ กะบ่รู้ว่ามันปลอดภัยบ่ มันกะต้องกะเนาะ

คิดว่าเคยตั้งรายการโปรดนะ เกี่ยวกับการโอนเงินนี่ล่ะ เพื่อที่จะให้จำได้ง่าย หรือว่าแบบบ่ต้องบันทึกซ้ำแล้วซ้ำอีก

รู้สึกว่ามันง่ายนะ เพราะว่ามันค่อนข้างเป็นระบบระเบียบดี บ่ได้มีแบบคำถามหยังหลาย มันกะส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์

กะกะให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะ กะให้สามารถรู้ยอดต่างต่างได้ แล้วกะเหมือน มีสิ่งใดเคลื่อนไหวทางบัญชีจั่งซี้ล่ะ

คิดว่าบ่ได้มีประโยชน์สำหรับคนทุกกลุ่ม เพราะว่าบางกลุ่มกะค่อนข้างแบบ ห่างไกลความเจริญ เทคโนโลยีจั่งซี้ล่ะ กะยากในการกะแหน่

กะกะประมาณจักสาม สี่เทื่อแหละ ในการซื้ออาหาร ในการจ่ายบิลต่างต่าง

รู้สึกว่าใซ้งานง่ายนะ สะดวกพร้อม

กะมีปัญหาบางเที่ย แอปมันกะค้าง แต่ว่ามันกะบ่เกิดขึ้นดู๋ปานใด ส่วนใหญ่กะสิท่าจนกว่าแบบเหมือนแอปมันกะได้แหละ

ความปลอดภัยเดะ เพราะว่ากะ กะอยากปลอดภัยเนาะ บ่อยากให้ข้อมูลการรั่วไหลไปหยัง แล้วกะอยากเฮ็ดธุระกรรมต่างต่างกะปลอดภัย

คิดว่าฟีเจอร์ปัจจุบันของแอปธนาคารกะโอเคนะมันกะมีให้ครบอยู่

โดยส่วนโตโตรู้สึกว่า TTB โตดีนะบ่ค่อยมีปัญหาหยัง

คิดว่าคงจะแตกต่างหลายนะ ทุกคนกะจะไปธนาคารแม่นบ่ ยุ่งอยู่กับธนาคารบ่ได้ไปเฮ็ดหยังเลยนะ

คิดว่าความกังวลเรื่องการเงินน้อยลงหรือมากขึ้นกะบ่ได้เกี่ยวกับการกะแอปธนาคารเนาะ

อาจจะยังบ่เพียงพอนะในความปลอดภัยเนาะ เพราะว่ามันกะสามารถแบบ ขโมยข้อมูลของกันและกันได้ แฮ็กได้ จั่งซี้แหละ

กะกะสองแอปนะ กะเป็นแอปที่แตกต่างกัน อือ ธนาคารหนึ่งกะ พอรู้สึกกะยากนิดหนึ่ง อีกธนาคารหนึ่งกะรู้สึกกะง่าย จั่งซี้ล่ะ

คิดว่ามันกะอาจจะมีเรื่องที่ยากแต่ว่ากะสามารถเรียนรู้ได้เนาะ กะสิเฮ็ดให้เข้าใจได้มากขึ้นได้

กะต้องปกป้องบ่ให้ผู้ใดรู้รหัสการกะแอปธนาคารของเจ้าของ ระมัดระวังในการกะแอปต่อแบบที่สาธารณะจั่งซี้แหละ

กะเป็นเรื่องที่ดีนะ มันกะให้การกะชีวิตกะสะดวกสบายมากขึ้น

รู้สึกว่ากะสะดวกสบายนะ เพราะว่าหลายเที่ย มันเป็นกะเลขมันกะยากในการจดจำเนาะแล้วกะมันมีหลายอย่าง อันนี้ QR code เป็นภาพมันกะง่าย

คิดว่ากะคงกะลดการกะกระดาษได้หลายอยู่ เพราะว่ากะบ่ได้ไปธนาคารแม่นบ่ ที่จะต้องปรับใส่กระดาษ อือ อันนี้กะเป็นเทคโนโลยีเลยหยังซี้เนาะ

บ่เคยแจ้งเตือนความปลอดภัยในแอปธนาคารนะ

คิดว่าควรจะมีการปรับปรุงอยู่ เพราะว่าบางเรื่องราวเนาะ กะแบบ อยากแบบ ให้ข้อมูลได้ละทันทีเลยได้จั่งซี้น่ะ บ่ต้องท่าโดน

คิดว่าใซ้แอปธนาคารใซ้เร็วกว่า เพราะว่าบางเที่ยตู้ ATM มันใซ้อยู่ไกลบ้าน อยู่ไกลที่ที่คนนั้นอยู่เนาะ

คิดว่าซ่อยให้เข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้นหลายนะ อ้อ เฮ็ดอิหยังซ่อยรู้สึกว่ามันสะดวกรวดเร็วดี

เคยนะ เคย เคยใซ้ตอนที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศ ใซ้รู้สึกว่ามันสะดวกแหม มันสะดวกอีหลี

ควรสิมีการสอนหรือว่าแนะนำการใซ้งานแอปให้กับผู้เฒ่าอยู่ มันสิดีมากมากเลย ใซ้สิเฮ็ดให้ผู้เฒ่าแบบ อ่า เข้าได้ถึง แล้วใซ้มีความเข้าใจมากขึ้นได้

ควรสิให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนโตของข้อมูลผู้โตงานในแอปมากเลยแหละ เพื่อความปลอดภัยเนาะ

ควรสิมีการปรับปรุงเรื่องการใซ้ภาษาให้เข้าใจง่ายมากขึ้นใซ้ดี ใซ้สิแบบเฮ็ดให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นน่ะค่ะ

กะได้รับผลกระทบนะ เพราะว่ามันกะเฮ็ดให้การเกษตรเนาะบ่ค่อยดีปานใด บ่ค่อยแบบมีผลผลิตอิหยัง

คิดว่าต่างกันหลายนะ เพราะว่าตอนเด็กน้อยธรรมชาติค่อนข้างหลายแล้วกะมลพิษบ่ค่อยหลาย แต่ว่าตอนเนี้ยมลพิษหลาย สภาพแวดล้อมกะบ่ค่อยดีปานใด

อือ เฮ็ดให้คนเฮาเจ็บป่วยเกี่ยวกับสุขภาพแหละ คนเจ็บป่วยหลายเพราะว่าเป็นภูมิแพ้

ใส่แค่เสื้อแขนยาว

บางเทื่อกะเบิ่งอยู่ เพราะว่ากะเบิ่งว่าแบบมีมลพิษทางอากาศเท่าใด หรือว่าฝนสิตกบ่จั่งซี้ล่ะ เพื่อปกป้องเจ้าของ

กะต้องขอความกะเหลือจากคนที่สามารถกะเหลือได้แหละ ว่าสิสามารถกะได้แล้วกะฟื้นฟูแบบสภาพบ้านให้กลับมาดี อ่า ได้เร็วที่สุดจั่งใด

ส่งผลนะ ส่งผลหลาย อย่างเช่นแบบอากาศฮ้อนแม่นบ่ ฮ้อนเฮ็ดให้คนน่ะ ฮ้อน หงุดหงิด จั่งซี้ล่ะ แบบอารมณ์เสียแหม มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นได้เดะ

อือ เลือกหน้าฝนนะ เพราะว่ามันกะกะสำหรับการเฮ็ดเกษตรได้ดี

ส่วนใหญ่สังเกตฟ้า ท้องฟ้า สภาพท้องฟ้าว่าเป็นจั่งใด

คิดว่าสภาพอากาศกะมีผลต่อการท่องเที่ยวนะ

ใส่ใจรายละเอียด ขยัน แล้วกะ เอ่อ เฮ็ดให้มันดีที่สุด เพราะว่า กะอยากให้ทุกอย่างออกมาดีเนาะ

คิดว่าอบอุ่นเป็นกันเอง แต่ว่ากะสิมีแบบอุปกรณ์การเรียนกะยังขาดหลายหรือว่าคุณครูกะยังขาดอยู่ แต่ว่ากะม่วนเดะ บรรยากาศดี

คิดว่าหลายหลายอย่างกะมีความพร้อม อุปกรณ์การเรียนพร้อม คุณครูกะมีหลากหลาย แต่ว่าคิดว่ามันวุ่นวายจักหน่อยเพราะว่า มันอยู่ในเมืองเนาะ คนหลาย มีการแข่งขันสูง

มักอยู่จ้าเพราะว่าเป็นงานที่มีประโยชน์ต่อสังคม สามารถซ่วยเหลือสังคมได้ แล้วซ่วยเฮ็ดให้คนอื่นสามารถพัฒนาเจ้าของได้ ซ่วย บรรยากาศม่วนพร้อมจ้ะ

เฮ็ดให้เฮามีทักษะเพิ่มขึ้น แล้วเฮาคิดว่าหลายอย่าง เฮาเฮารับการพัฒนาจั่งซี้ล่ะ